Kimmähe mitte. Sport omgi ju inemiisi umavaihõlinõ võistlus ja näide uma võimidõ proovilõ pandminõ, mitte kaemine, et kinkal ummaq kõvõmbaq ravimi tiidläseq vai kiä mõistvaq rohkõmb <hesitation> egäsugutsit narkootikumõ umalõ sisse pandaq.